Sɨ kaka ndɨ woyi ka tukətə təna ul she tone tone hananang la va nidə si kake a botigə e makaduwe makaduwe ka tukatə dadi woyə na woyə ka tukətə sokɨlə ka taksɨa hyeme dɨ urayo ka takətə ndi woya a dɨ ul hymiungn golə adaka a kodə nə dyeke iyedɨ pukə ha bwange makaduwe kana dɨm ha ndadɨ kɨta gəkɨlə nda zimə gəkɨlə tonə sɨzimtidau sa kɨsə hye hime ka maɓəye ka dyeke ka she sban def ung iye dɨ woye ka tukətiung iye ndɨ ba mbarən makaduwe nə hidə dɨ vor <hesitation> sit girte sɨ kaka dɨ woyi ka fukətə ka tukotiu eh i shi kakə nə də gbau se ne də ka paa-pasa sake ə mua də watɨ walwatə ngi katukotə nga dɨ usa də ul she darə ngban nga dɨ woyə ka dokətə gokitə nga dɨm sɨzimte nguɓa zimə myadɨ watɨ walmatə kote pasa sake. Waite ngadɨ woyəka tukəkə a ulabe a ulshedarə mye ngban de dɨma dɨ woyi ka tukətə ɓoti hye hyeme ngadɨ woyo gban zəkəjə nga ɗimə a zimshe dɨ kətte ngɨɓa kəttɨrən nga dɨma nga dɨma zimə o ka tukəttung aɓo tən hye hyeme gban dumasərən ifore ne də i kade ne də gəkɨlə hyemi tukətə ne də hyemifore tane də gwaaungnə ton sɨ kaka a dɨ wayi ka tukətə bofi ya na boyə ndu makaduwe ka gi walmatə tona a vor sɨ vaka dɨ woyi ka tukətə gəkɨlə tona ul sɨzimte tən ba nzimə ishina do tona wad woyə gakulə asə som nagi ndoma a nongrən ɓatɨgə sɨ kakəungn ul sɨ zizumtɨdarən nə dɨ dimi karən a hue som som aaa hye ka na hye kɨɗe kɨɗe ka tukətə gban ndadɨ woyə hykaniyə dore ka ɗa ndadɨ modə a iki nda wudaa ndawuda mbo ndadɨ zimshe gban ka tingui fore aha kuliti kuliti aha ka kake kirkir. Ha rugonti kɨde adɨ adɨ wonə də kaka fore a gban ka tukətə ndadɨ woyə gəkɨlə nda dɨm sɨzimte ndɨ ɓa ndi ɓa zimə to shinə a tone kaməyə zalbekat tona dɨ woyə ka tukətə golə tona ul hara nagi nda hye hye jaratɨ nə ma inə kat gban tona ka tukətə tona dɨ ɓwapa sɨ kaka dɨ woyi ka tukətə gə kɨlə tona kɨsə tona zimə gə ta kɨsə ta dɨm haraunsu a zoka jirən kau jirən gban a dɨma zimə gəkɨlə təna purəhumwa ka uzatə ɓodigə ya ɓwaara aban a dɨ ul sɨzimtɨdan gəkɨlə nda zimə nda purəhumura toh shinə sɨ kaka nə donə iye hin ba mba rən ɓogən a dyangua shi na boyile a nongrən anə tonə dɨ zomi ka tukətə dimasərən va jukətə ɓə gəkɨlə təna ul sɨzimte tən ɓa zimə nza pɨr humwatɨdarən gban a vratə.